هأختار إن أكون مع هتلر عشان إن أنا يعني <hesitation> أشوف هو كان بيفكر إزاي؟ أو شايف العالم إزاي؟ <hesitation> ليه في الآخر انتحر وكده؟ فهأبقى محتاج أسمع منه أكتر.